So tawi aɗa yiɗi feewnude njaram ɓiɓɓe leɗɗe, mbaɗɗam nguufa, a ƴeewan ndiyam ɗam njiɗɗa. Mbaɗa hen ɓiɓɓe leɗɗe ɗe tawi a herƴii ɗe. Ni woni <hesitation> mbaɗa hen kala ko jiɗɗa waɗde hen. Ngiirta, njirla, njirla haa nguufa halta.